Taem ningin a vos ma nalaxin dimononeng di taxin dimononeng di xaba, alelepidi na xa mamaran. Team di marana alelep di eron mon miang, madi malamun idi iat, ok di momoru arixe, momoru mon kara taem mon miang ine oin miang sa mamala mun a tet miang lamon ne nexa vade a pasin ka tet miang, ma talien taren lok maran tabosien tumangin maran karaga, ma ne tabu lukautim eramong me vosaren. Talien moxa a lelep ka, taem ningin a vos manaligin, di xa be lelep ka taim opmiang moxa da diga bu esuo di gubu makim iat, aliga bu makim ain ma tet dura bae lelep. Eramana me vosaren, eromana oin, eramana tetomare dira ba xisarire dirava vovono arixe dirava makim oin ma tet, dira ba olos edu taum idu di xip arixin idu xana bung, ok dira ba ololos idu lak duraba elelep. Duraba raxin duraba lukautim idu enamana oin eramana tetomare. Dinobo visik nian diraba visik avaine rewa. An, tet tamare, tabai visik kava lukautim netaba raxin iak miang, diraba vet nian, diraba ongisen asu lak idu, diraba xun mininge lak iso xa oin disa isik osu du uso xa malas taxin opa dura ba elelep iak. O dura ba xis dura ba elelep dura boxis, duraba elelep, duraba kamapim a bak pes born, dibu xo ian osu a bak. Ma taem nimoin ningin yak manima a vos ma nalixin dimarau lelep vos maxat nalaxin maxat dimarava lelep katem maingin yak. Ma die lelep ka, die ron mon miang di stori mon miang, die ron mians ine dimaru arixen ne disama reva lelep. Malamun kado, ere arakain pasin. Arakain talien kado. Di ga ba makim iat a tet tomare ma oin dura va alelep. Dura ba monong arixe uso taem pidu iak ma seot teva elep, ok diraba xun mininge iak durabe lelep. Maxa taem ningin <noise> nalaxin di sige a kaki diangisen a negenglik kabalana vaga. Kado digaboengelik kavago. Mamina diraba sige a kaki waravut lamon a tet tomare taba vadedi taba nex idi ma taem dina maru mon miang ne duse lelep iak. Matara alelep opiang ne bu ta xorop. Nu elep ka pasin moxado, dio lolos inung oin ma tet dura ba elelep tuk miang dura ba ban. Alelep pidu, daraba kampim a visok dura ba osen tumangain a ngenge kararei tet, o diraba xis maran dinaba kamapim a family. Maning a telep moa. taim ningin, die mon ka pren. Taem oin ma tet duot, duo stori uso uso, du stori uso miang ere du maru arexe, duso ma rawa lelep. Ma taem alepidu tabu mangnong uso uso, dura xaba ones, tet momare taba amanang oin aka oin taba amanang a tet tomare, taba eron anan malara amanang a tet tomare, taba eron anan matara oin, ok reta vadas retaba amanang oin taren, oin tavan te ronanan maonvaos, ara let, ese ese, akain tailien opa taem ningin lak ma dimomong karen. Ana lelep maxa taem ningin nexaba mamaran. Dixa ba ones <hesitation> oin ma tet duxa ones tidu lamon dura ba xis <noise> malus duroba kamapim a niupla family. Kamapim a bak, <noise> o oin taberon arixen ma tet tomare mine uso, uso duraba momonong arixe duraba monong arixe xa rei gunon, uso uso. o oin taba rienen, taem oin ta rienen, nataba ribe su lak. Onima a rienen taren ma, ne ma, na reba io ma rienen, ok avas eramana me sosen oin direba lep iak oin iak dusa pilk so xa gunon ka tet tomare miang dusa ribe rena mana me vosarer, tomare, nima taba lukautim lak, a bakanu ta ba lep ine maxa ne gareba lukautim, <noise> taba lukautim <noise> a barok iak, ok mura xan mininge lak. Ok eramara bak e vos a barok miang dura ba xun mininge iak uso xa laen ka oin, a laen ka baxan miang ne sa raba re ma rienen <noise> Ne taba duraba xip iak mana tirip miang duraba xun mininge iak. Ka taem ningin iak ma. Taem ma ningin, taem kaelo, di boxo sen a ngengelik, di boxo visixen a talien tieli. Dira mara a lelep dira ba vet nian lat, malamu dira ba elep. Dina ba makim ulu islu miang a oin ma tet miang di xip arixim idu xanabu, dudura ba elelep. Maxg taem ma ningin ma da momonong ma, kara ma taem ma tangin maran. Awos me nalaxin du die ronamon me, die nek mon, dise elelep ma daraba enek uso uso uso dura ba uvisun a talien tielu, dura ba momoru, arixen raun arixen o duraba <noise> duraba elep. Ma a lelep pielu taxa ba monong longpla taem, maxana du elelep ka arek mon. Taem du nek mon o du maro mon erixen nemiang oin sa malamon iak a tet. Netaba lep iak a tet malamu ne nexaosoxo, ne taba lep a tet miang a tet miang taba manang ene. A let laba van elos taba exerexes lamon a nian. Tet tomare tara day ta se oin arixe ma bak nulumuno. Ne taba vades kaxien ne sa sese oin, piana tinim paren. Ana amamang karen miang nebu omamang esion me. Na taba ese vi a taline taren. Nexa bones lamune siono, tosen a talien maran lamune sion arixen ma bak, netaba exerexes lamon a namun taxa oin, oin taxa ba sosongot, netaxa vet ana xalap retabo exerexes. Netaba ova oin, tabage oin a taem mo ningin ma die lelep ka taem ningin. Awas maxat ma die lelep ka taem ningin ma, kado, a taem moxa do ine a taem mamaran. Di ga bu osen osu. Di bu respect ma di bu ovisxam, dira ma rava lelep, diraba ovisixen, tuk miang a tet tomare taba elep a xun mininge ne taba kun pi iak a oin, ok ne miang a laen tagen di ba osoxo oba saxana oin. Diraba osoxo iak <hesitation> a oin ma na elelop ure maning. Na ma ra lelep a tet ma, o diaxun mininge ravidu. Mamina xab taem ningin kava, kava balin a kaen talien ma. Di iat di vet nagin ka iak kidi emet ma na sion maga momong nau ga rap kali xi ma, met tanen, ok ga momono nau xaru ka vaga nao xaru nao xa block kanimem taram, oi ega <hesitation> leplep aorong madak ma. Papa ren a sepik e mama ren mure madak <hesitation> momonong taram me bu om ka kabani <noise> a skela xa kabani. Ok momonong mainema me ga momonong kure xa kabani, kara memo xa vaga, manong nao xa vaga iak hes xanam has xa vaga nen madak, ma kaen pasim kaba laen taren lok. Ka maran tawi mem, mono nau xa vaga evade opma me ne xao soxo a xerexes momonong maran, lamun yao yat erongat a balana etaba, etaba xerexe taveo, kado keabu kuosoxo se yao ne ma ne sase yao. Ora taem ka rek miang ga van, ka june april. A baxin tano ga vevosox, nene ga mega monono arixen mine nao xa ausik, matanai nega xip a bak nega momonong ega vadas nega sa se yao. Ga xerexes lak miang ga se yao. Ma mage ngat ka taon miang. Ok ma me taba mara vangat meo ne taba xerexes maraba agiu mon miong samana <hesitation> na kain talien opa di vade ningin planti a lelep, na taxonop muminin a talien moxaniek. Miang die nekna mon ein matet tomare a tet tomare na nek a ein miang a epa ren lok taxin, muing ne sa nek lep ine, nesa lep ine. Mana xasoxo bara malemu durana gara bak, tetomare sa niep kalixime, salorupaliene A tetet taba ilonup palienu ka kaen talien opa, tet taba ones lamun oin, oin taba ones lamun eesiono punabo xis malus, duraba kamipim a visok, avag dura bagara nian darabagar ve a tainim, durabagar a nian ka fielm a visok kielu, duraba amasi bo, oin taba xis arixen ma bo ta bo mais tabu bobo lainmu a kastam taba ka saet ka orong netaba bobo mu. Kastam taba saet oin, a tet tomare taba mu ne. Mon ma taem ningin iak ma ana taem ma di momon karen iak ma, vos tamare ma, malaxin dixa osien a talien maran, moxa vaine die lelep mon ke nek mon. Ma lenaraga opiang ka do, digo bu makim at a oin ma tet dura ba elelep. Evos a ren na xip arei miang du a oin ma tet tomare. Taem dixip idu xara bung mon. Ok idu ma diraba lukautim idi, duraba raxin, dura ba elelep <noise> Ka respect pasin, daun daunim pasin, pasin moxa ngengelik kara tet, ara an, ara barok ka balane vaga kavae akain talien epa, talen maran. <hesitation> ain ma tet dura ba elelep ka talien moxa, ta dibu elelep ka saet moxa lotu. Oin taba vade apa a tet tomare miang na senisim a laeparen, ha monong ka tallen moxa lotu, moxa siniseng, are balak meng dagaba elelep. Ok, a pasin tielu taba senis. A talien taba monong. Karuin a lotu, a siniseng taem dura kamapim a bak, a visok kielu diraba bosoxa a lotu. Ma taem niagin nu kamapim a kaen a lele opiang moxa nek mon ine nuosoxo, alelep taxa ba monong longpla taim taba noxorop.